<noise> هالسيارة وايد مناسبة حج العيلة وحتى الإستخدام الشخصي إقتصادية على البترول مواصفاتها حديثة فيها أنظمة أمان ممتازة وتكيف قوي وقطع الغيار متوفرة شو رأيك تأخد تجربة قيادة وتشوف إذ تناسبك؟